<hesitation> avanya avana- avana- ava- uku- ava kuli kuli mambo molosu, uvakwanza, twita, kuli- kulinyau, inyau tudima, sabu jikututangira amambo molosu. Inyavu kwanza ikikuji ikuti ikuti ututanga, ikututanga, uku- ukuswima, ing'enze, kwanini jiswime ing'enze, ing'enze, <noise> sinokwa, inyumba inzafu, jinokwa ing'enze jinokwe isemu jiriniki jirinikyakurya kyolosu. Kwahiyo kwasababu ing'enze jikwisa ku- kukwirya ikyakurya kira au kunanga amasebele, <noise> jumada tudwimi ipaka, tudime inyau. Inyau jira jiswime in'genze, ing'enze sira pu- sisi- sileke uku- ukulyamo isebele sila ukunanga amasebele, sileke uku- uku- ukunanga ikyakurya, lakini i- inyau windinukuno ukudima sana. Kwasababu inyau yaani jinokwa uvusafi, jinokwa yaani jijilu- ukukona, jinuka pakwikona kipavunonu. Jinokwa ikyakurya kira ikinonu kama nukujipa ikyakurya, jiswime ing'enze, kujinyumba uvone jise ng'enze, najikukusuma ing'enze nasisumbula. Lakini kwanini ing'enze nasyene silamu- silimunyumba? ing'enze jandinokwa sana, sio ukuta ndi- ndi- ndyandi ni- ni- nibele ing'enze ukuva sivefu munyumba. ing'enze ndinokwa une sive munyumba kwasababu, siku- sikunanga une ndive safi. Sikunanga, ndi- ndi- ndietanga ukuvika amasebele vunonu, sasa amasebele tuvikire munyumba kidudika, pa- pala- pa- pakona kadudike, mara pala kadudike, uvikile sijui ikyakurya vosi isivi. Ing'enze sila sinoko ukurya isyakurya sirya, kwahiyo ing'enze ndinokwa une ji- jivepo kwasababu jiku- jiku- jiku- jiku- jiku- jikuma ndive safi. Ndikuvika amasebele sivya ijo- ijo nge'enze, kwahiyo ndinokwa une ing'enze sivepu, sileka ukuvepu nandikave nsi jundiva nsembe <noise> nandikawesa ukutunza amasebele hunonu. Imwenda jundikanza ukuna ndikatunza vunonu, sabu ijinenze jinize jinevo uvikire imwenda sivi, jikwingira mu- mumwenda jikwingira mubegi mula, jitobole ibeki jira, josa ukutobola mpaka pasi. Jinatobwile mpaka pasi, ji- jikwanza ukugona pala. Jinanzaukugona pasi pabegi pala pasi, uwewe jijoholie navava nabao, jibia jitola ama- amanyasi uku jitola amaga- amasasi ukwa, jitola amanyasi, jikwingira, mara jitola amakaratasi, jikwingira mubeki muvika jikwingira pasi pala, jivika, voni jivolie avana pala, kwasabu navu imwenda uvike mwolosu uvikire sivi navunokwa ukuvika vunonu. Kujo, imave ing'enze sinavemo, jikukuvika uve- uve- uvejanza ukuti imwenda igi ndivike vunon, ino avange une avalundike imwenda tu. Unesikivonike ikisumba wita pange vavike biasara jamwenda. Uta- ku- uta- ku- ku- ku- ku- kuku ukutude uku- ukum- ukumitumba ukuviri ukuturinda kunanda, lakini umbe ikisumba ikyakutama umunu. Hasa ingenze jinalepo, idwadu ukuti inyendeke juku, kwahiyo ndiomaana ikyo une nuking'enze isina ve munyumba, avange ava- avadala vutuvikire munyumba, wonu ujunge udala, imwenda gira, tooka tukakolila ikulelu ukukira vuku, intondwa uku, pakidatu uku, pakiviri uku, umwesi gukwisa uvunu uku, <hesitation> sasa imwenda gila la- gilikunyumba gila nivika vunonu. Ikingi avikire mu- mu- mubeki, ibeki jira tukufungura nifungura, sasa kama nifungura, ing'enze sinahamile mula silye imwenda, kosa sinalye imwenda, ibia kwikuli inyihau <noise> avike inyau jikenda, koo ilisanduke lyavikire imwenda lila, lidwade ukuti ajulikwanza ukukava kuligwa ning'enze, kwahiyo angiawa nimling'enze ndiomaana iva- iva janzita <hesitation> nguja ndikalonde inyau jire ndagwa. Kwahiyo hunding'enze <hesitation> nasyeme syaisi syai umbili nasyene ing'enze sitakiwa munyumba, ilisiveke usi- usike sila u- u- usive siva sikuku ukufundisa, sikukumbusye ukuvika imwenda vunonu, ukuvika ikyakurya vunonu. Lakini ikingi kundinokwa une, iuninokwa une ukudima. isenga, isenga jinadime, ulwakwanza jikume imbolela, imbolele jira ndiba ukuvika kumasyamba, <noise> jenokwa kumasyamaba amasyamba gala giva nimbolele vunonu. Diwesa u- ukukusi ndiwesa ukukuzia hata maramoja marambili tu, kwasabu lwima <hesitation> ndisangasye nimbombolea jasenga. Laki pia isenga! jikuma amasiva ndinywa amasiva, ndikamula amasiva ndinywa navana, lakini pia iseka ikindinokuno ukudima. inyama, atakama sio nyama, lakini kukusa, uwo- uwo- umuda gooni, ndibima, esiku jijo ndio ndikwamire ukuti apa, <hesitation> indavanga au avana vangu tukwamile ihera, isenga iji tukuse, tukule lati imwenda igyasyule, tukule lati imwenda gyakuvimama ati ukyane ndinkulile. <noise> Avapanga apa tu- tu- tule amasebele nakapali tuku, kwahiyo ndio maana isyene nuku kudima isenga, kwahiyo isenga umda ukunivona msila hera, mutama numama, mutama navana, muta mwe elevi ijo tusila hera ndunduke, mukusa tisinga, mwipatie hera mwiba kukulila pangi imwenda amuna. Labda kusyule kulevu kusyule vinokwa imisango kyavana, apangi kuliada javana vinukwe iada, kwahiyo kwasabu kunyumba kulisenga? mukuse senga, ndiomaana ndinukwa udini isenga kwasababu, vukivikira ihera pala uvikire ihera. Lakini ikingi kundinukwa une, isenga, yaani jimanyire kabiasa, ukutu uju, vimunu vangu, yaani mpya ukwisa tu uona jikwanza ukubweta. Doo, yaani tayari umeukuto, apa tayari uju ukwisa vamunye, lakini anisi umunyuke yongeni kaa! jibera kabisa, tena jiva ng'ari. lakini pia ndikivuka ndinyasenga, uvoka ka- ka- ka jikunyupira. Jinokwa tena, um- umuda kunasiku kwakuta apa jino apange apa labda, jinoko ukweka, uvuna jikung'umbusa jibota, jinabole, uluputi apa apa jinokwa kukuaa, ukuweka jibea kukwiri kwirya. Lakini akapamie, uvona napene jibe jijbu jibora, jinokwa ukiligwa kunyumba, koo jikumbuka ukukiligwa kunyumba, hakama isenga jikomboka ukiligwa kunyumba, au pavusi jino ukubya kwirya, siso mpaka tweva twevanu natunokwa pavusiku, umunu uvona ikwenderaukukona, wakati i- isenga jinokwa najene jibea ukwirya, kumie jivona tayari ukuti apa noko ukuvuja kunyumba, jinokwa ukuvuja mapema, sakumi nambili uvona tayari ie- yanijo i- unejiningiling'ise, <noise> une siji isenga jibota, jinokwa ukirigwa kunyumba, lino mbona tuivanu na um- umuda ukusika ukavuja natundu natuvuja, lakini isenga jikumbuka, ukuti isaisi ka- ka muda koubia kuirya, umuda kukulikwa kunyumba vuvue, jikirikwa kunyumba. Lakini ilingi ikinikunu ukudima, ing'uku, ing'uku kindinuku ukudima, ing'uku yani jiku- jikung'umbusya kutali sana. Una kwanza jikumba imbolela, lakini ikingi ndinakosa imboka. Isuku isimboka <noise> isingi umo isingi isingi isemu ukusila ukusilambuka. Jinave nime nime nive ning'uku, ikwibata ing'uku jango nale- kaka, nyivane ili imboka natulinajo, twibata ata kakuku kata kakongove aka, twibata ata akatemba aka, kukinza navara navala vangu, ukuti mbukina tulinajelu tuhinza. Lakini ing'uku, kwanini ndinuku ukudima, ing'uku, pavusiku, jinoku ukubu- ukubia kwirya, wula ji- ji- ji- ji- jisumbula jinoko ubya kuirya, lakini ukuku ing'uku kumie, vuna wu vivona vo utaraji unona akapo utaling'isi jikwingira <noise> jinyira ku- kwivuja <noise> kunyumba, <noise> hani hatakama jikalutile kutale ndaku, ikiliukwa kunyumba. Nakiliki kunyumba jinoko ukwingira umujikona, jiwai, ukulula kunymba ukuta amunyumba umu ndikona, jiwai woku visika ukutu ku- ku- ku- kuvarasu, jilole ukuti munikona mulikeki, kuivuna sakumi nambili, jinukwa ukiliwuka kwigona, jilola munkati munyumba mula mulikiki, najinaselewe muiji jiringira kutiktu najikulila ukuta amulamu, kwekulikinu ikilongwe iki- ikivivi. Lakini kama kulikinu kivivi voning'uku jikung'umbusya wita, ulimenye apo kulikinu kivii avo kulinzoka au kuli hatari, sasa kama ing'uku jikumbuka ukuvuja kunyumba saa kumi nambil, jinyira kabisa jiv- jivuja kunyumba, twivanu natwivuja, mapema. Une saa kumi nambili umunu pu- puiswari inoko ukuhika, ibya kukenda, sasa wiba kukenda wati wouwe, ing'uku sivuja kunyumba, uve pavuyeka kunyumba wibya kukenda, linu ubya kukenda pakilo, pakilo vulonda keki, ing'uku jiona pamio <hesitation> lino uve ubya kukenda wivuja pakilo, unasike pakilo, kunyumba, isingi iyi- isingi inyumba sisila sisila vumeme, sisila taa. Ukwingira tu pakukola pakitanda, ine npakitanda pala, navukwelewa ukute wigona lakini lakiki, kumbe apangi lili lijoka likalonguwe, apange kulinsusi, apange kulisivi- kuli- kulinsusi si- si- sib- sib- sibye pala avuka nkupeling'enze si- si- si- sivye pakitanda. Uvu ukumile pakilo ujo ubape kukona pakitanda, wakati ing'uku siwai ukubea siwa lwakuti apali panyumba palikeki, ukundikona kulikeki, lino mbona tuvu- tulivana vatunokota tulole tuve- tuwai mapema. Una mutaa ndinakile uvukiji ndimulika ati ni- nitosi <hesitation> umulika nitosi? singe sehemu naumulika vunonu, jitakiwa uwa- uwai- kwiko- uwai kunyumba kwikona uwai palipa ulu- ulule palikeki. Utandike vunonu. kabla nubili paukona, upisike kuvalasu utandike ululu ukuta mwe, ilelo apa palisalama. kusila ng'enze ukusila nzoka, lina apanga pavanu via vikona ninzoka, kwasabu asiwuku ukilibuke, abaia ukukenda itisaa kumi nambili bia kukenda, ibya kuinywa ikanywe ikahara, pyakiliwike ibapu ikonela wulevule, bila kululota palikitanda palikeki, jumwisi nkukujirijuru mwkona ninzoka. Muta kauliki ukaka, ilelo kuliki kuli- kulie- kiliesetano ukale, kili vahavivi, umba vaha ulimavi ujuve, wiwuja pakilo naukelewa ukuta akuli keki. Lino inzoka jakulumila ukuta akakavahale, ulima vijuve. Une ikingi ikindinokwa ukudemi imene, imene kundinokwqa ukudema, uwakwanza jikumbe imbolela, <noise> lakini uwaviri, jikuma imbuka, imboka jira ndinatse ndisinza ndirya navana, lakini akama ndionya kama nyorosweno ndwese ukujingi ukukusa kidoko ndipatie ihera kwajili jakukulila umwinyo, ndikulile isukari jakunywa avana ne- avana kunyumba nisyai. Lakini? ini kundinokono ukudima, unile nkudi- ukudima ikiki, isungura, isungura twavule ukwawu tute isube, isube kwavu tunukukudima, kwasababu ava- ava- avasasi vakatale vateseke, ukutu vakinga gani twivasanga, nakitakiwa ukurya <hesitation> isungura. Namnokwe iji- nani- namu jitikumule ukukulie isude, kumbe une ndigundua ukuta kwanini vateseka tu ukukurye isude, umbe isude mwesa ukurya, ila vatie une inumbula ijasude jira, untimiu ugwa- ugwasude kula kukoni utakiwa unkuketa ulivukurya, kuurya kwatie kunyasanga. Kwahiyo una- una- unaga- una- una- unasinzise isi- isude, kwasabau nitendele isude ndi- ndiz- ndif- ndi- ndi- ndidimile june. Kwahiyo isuda jira wusinza ila, ila untima gula guleke ukurya, gule kuvie kuvanyasanga, gugene kurya kunatwile lakini umpu ukudima lunonu, imbolela jene jira nonu, najene jita- jitae- jinonu sana ukuka ukuvika mmasebele, lakini ikingi ikinokuno ukudima. Iimbwa, imbwa ikinokuno kudima, imbula kwanza, jikundetile imbuka, imbuka ikutudimile isenga, i- imbwa, twibea kudi twibea kukusu kikudu kupo kumanyasikupolini, twibea kukusu kuswima, ukutubea kuswima, tuwesa ukuba tukutuku tuwesa isude. Iswava jira i- i- mbwa jira nabe kuswima iswava, iswava jira ukitunokwa, sabwi sisila syamu- syamupolini nasirye seisenu isya- isya- isyakumanyumba, kutuluminye ukuta asilisalama kabisa. Lakini uvu- uvu- vutudima ukutuswima pala, imbwa ikititunokwa kwasababu, jinaswime iswara, isuva jiningire mulikuli, imbwa jisika panzi palikuli pala, najiheka, impaka pyawisika wene jilipakuli jiji kwene ukuti <hesitation> jibweta pa jejepa palikuli pala kuta <hesitation> kumbe iswava jingie mulikuli. Lakini jene ibate, napene jikwibata imbwa jikukuka jikuvula, jikukukojera jikwibata lakini jikukojera ukutu ulindagu. Imbwa syutudemile vunonu. Inibate swava naji ewu isungura, ewu isube, najirya kwasabu jilimire wujinokwa mpaka usike, wibate ijuve ijene jibite jisike pala, pyevumpaka wisike kukubwara kuta <hesitation> kumbe umbe iswava ijingi mulikule, <hesitation> kumbe hapa luke twanze ukujava mulikulu mwijava, impaka mwipata mulikuli mula. Kwahiyo hatakama kije jiswima june iswa- iswa- iswava jira jirijirani, uwona imbwa jita, manake tayari ulumanyuke po akaka apa jinokwa ukwibate jirijirani, nijove winyira, ukubea kukuku kwiva ukufuata, ukuti apa taya apa jirijirani, ndiri ndianze ukune najune ndianze ukunyira. Lakini kunyumba, <noise> imbwa jira jinokwe kunyumba, panyumba pala, imbwa je- ndinzi, sawasawa nukuvika umu- mutunye muvika avalinzi sijui ukukunjini ukwa, muvika sijui ava- avanu vanze ukulinda inyumba, uve ukwa utudeme imbwa, imbwa jira tudima, jisika panyumba najiheka, kwasabu uku- ukujipa ikyakurya jiirya jikwikuta najika panyumba. Umunu anise mbivi <noise> uvula jibu uwala jibu- jibwaka, ulimenye ukuti apa tayari kulikinu ikivivi apa, kama kulimunu isile pakilo, imwa jira ukusi jiupupya jibwaka uju jikukusimula vusimka, ukuti apa uliki, kweta umunu ukwingira undyasi, niwese ukwingira ovyoovyo pala kwasabu tayari, imbwa jira jibu jinake jikukukumbusa. <noise> buna tayari ji- ji- jijene kama kulikinu kilihatari, uvona ji- jiku- ji- ji- jibwakuko jikwisa pandyangu woji jibwaka pandyangu ulungiulya hee hapa jinoka ndisimuke, vusisimuka ukwanza ukujilu ukuta kwe kulinda, uwona jiku uwona jijilungue jikuku ji- ji- jil- jilute uku kulihatari, kama kama kendyasi unanyirile, ikinu kuluma kuluma kuluma kulihatari, kama kulinyiso kulinyoka, basi voni i- inzoka jira- jiri- jirivona <noise> ji- jiri- jiba kwilaka jilipalapala, Basi uwesa ukutulu ulubiki, wibuda, ikikama nyasi mbona nyirile, ulumile ukuti <hesitation> apa kumbe kilimbyasi. Kwahiyo hata pya wihuma pansi pala, uvona jikuku jikukupila, wunukira jiri uji jisi jikusausukila kumata apa apa tayari ujumu umu umumunu vangu uju, lakini ansondyasi, kaka jijibwata, yaani apa na akapuling'ania, jinyira, lakini ijinge ikindinokuno kudema, euho ndinokwa sana, undinokwa, i- i- i- ine- ineni ndinabea ukupolini uko kwavo kwavukwe isionyorosu sana, lakini ukavo kuli- kulitute itembo, itembo jira, kwawe ikutunokwa, au ndinakukwe ikundino ukuta jira kwanini kwanini? ndiku- ndinokwa ikelewa atukujivona. Jira itembo, <noise> jinokwa, <noise> amaeneo agasila agasila vanu, amaeneo gala gasila avanu. Enijene jinokuku jinokuku uku- ukurya kulivana, unavyare amasebele, au unavyale imihogo kira jikwisa kurya imihogo, kujimanya ukuta apa, apa umbe tayari apa. Apa ndingisa ndingise iki- ikitembo, kwahiyo itembo jira ikutunokwa sababu ikigi, inakende tu lomile ukuti kendile, unapuja kadile <hesitation> uvone ili- ili- ilikanga ilinani ili- ili- ililundi livaha, ukumalie ukuti apa ikendile, lakini, kulisama avanu naviwesa ukikenda ovovyo pala popojilepo. Kwsabau udimile pala, au ujile ku- ku- kumbuko uko kumo kumo vitapita kumbuka vita uku- uku- uku- ukumulu ukumu ukunanii kumbungapi unanini uruha mbuyuni uko muita sijui indakukwa, ukumudimile uko, <noise> kwahiyo unabea kulola sila, sisi yani una unoko ko ukendelea ukujilula, uno jiri numnana mbaha sana, alafu kundinokwa une wira, jilave nikyana ikyana kila vune jiriki kilijiramai, kina kina kinabweta ikyana, yaani vona jiji <hesitation> umana kula vuna ji- nji- ji- ji- jinani ama- ama- ama- u- u- uma- umana kula, une jikusise, amasasi gala wona imulukutu sila, une sijimise ukuta kuli <hesitation> umwana ujituvekere kuliki, vune je vune vo umwana jira jitenga jiirijirani jirani, sasa ulu sasa twevange vuna vuna tulivanu, avana vuna tuvaleke tuvalekera ndutu natu- natu- natukumbatira, yakini yakini ikindinokwa une itembo, jikumbatira avana. Najinokwa umwanave kutale, yaani umwe ukuti ndinamwa ndina ndeku uju <hesitation> jiwesa ukuliwa in- nisimba, iwesa ukuliwa niheki, uvona jikumbatile, lakini kwanini tulivanila nukukwa ibata ukumbatila avana. Tuvalekire vikenda kenda ukwa, mara si valikwinya uku- uvulanzi kusilabu, mara sijui valikuku ukulonda avakosi uko, anakuno namna avana naulinavo panyumba, avana tututu twibasweke twibatake panyumba tutamuke navo, kama uvujilimo isi- i- i- itembo, itembo jirenda sana avana, najinukwa umwanave kutale, jikukave po- pavunonu pavusalama. Kisa twevandundu tukavaleka avana, webulota kunkunda, vulota sijiui uku- ukoserya, avana vukuvaleka, <noise> ulumanyira avana uvalekire juvida ndakwa, juvike- juvikenda kenda viluta mpaka ndagu. uwapi ukwisa panyumba panyumbaq pala, adanganye vana jumanyire veni, avana tuliko tuliko uvaleka uvaleka panyuba panyumba, tukendake navo kama uvujilemo itembo. Mbona ing'uku najene jikwi- jikwi- ji- ji- jikwilanga avana jinoke jiveseke mjira evana, kama kulimunu ibea kuwibate ing'uku jiri jirinavana, vuni ing'uku jira jikerwike ji- jiku- jikwanza vimunu. Kwahiyo uwona ing'uku itembo, jinokwa avana sana, inuka kani tuivane aga tuivanwa tunoka avana, tuvalekire avana vi- vi- vikenza kendukwa, ukuviba kuolaola iji jibie wakula isingi we avangi juvie avalyasi, avangi juvie avamalaja, tuvalekie avana, avna tukumbatilage tutamuke navo. <noise>